इलेक्ट्रोनिक संगीत उस संगीत होगाई चे जे इलेक्ट्रोनिकसं। गीत वाधयंत्र और डिजिटल वाधयंत्र और कम्प्यूटर और। अन्य संगीत प्रोधोगीकी से बनाई होगाई चे इमें इलेक्ट्रोनिक। और इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक साधन के उप्योग से बनाईल। गेल चे और इस संगीत दोनों में सामिल होगाई चे इस। संगीत के ज़्यादा तर गाना के सुधारे आओ सुन्दर बनायों। में कल जाएचे इसे हमनी के गाना आओ भी अच्छा। लागेचे इहसे हमनी एकर से जुड़ाओ महसूस करेचे।